Mbɨ rɨru reta, avarka, chancleta, zapatilla, zapatu itaco va, zapato itaco mbae, oimevi bota, oimyee mbɨ rɨru yuvanga pegua, mbɨ rɨɨru yajɨi pegua, jaeko kua yaikuagueva